Mund të preferoja një mace pse janë më të pavarura dhe lîpënjën më pak mirëmbajtje. Macet janë edhé të dashura dhe mund të jenë shumë të dashura, dhe sjellja e tyre kurioze është ngaherë argëtuese për t'u vëzhguar.